सय बढे सुरु होयवटी झन्या नाना अंकहरुः एक सय, उनान्सय, अन्ठानब्बे, सन्तानब्बे, छयानब्बे, पन्चानब्बे, चौरानब्बे, त्रियानब्बे, बयानब्बे, एकानब्बे, नब्बे, उनानब्बे, अठासी, सतासी, छयासी, पचासी, चौरासी, त्रियासी बयासी, एकासी, असी, एनासी, अठहत्तर, सतहत्तर, छैहत्तर, पचहत्तर, चौहत्तर, त्रिहत्तर, बहत्तर, एकहत्तर, सत्तरी, उनान्सत्तरी, अठसठ्ठी, सतसठ्ठी, पैसठ्ठी, चौसठ्ठी, त्रिसठ्ठी, वैसठ्ठी, एकसठ्ठी, साठी, उनन्साठी, अन्ठाउन्न, सन्ताउन्न, छप्पन्न, पचपन्न ।